Arc-en-ciel misy kolera maromaro: misy menamena, misy bleu bleu, misy vert, misy jaune, misy ny orange; ke ny kolera ny folera hitako hoe possible misy kolera re za tsy ary nahita, possible mety misy ndraiky fa mety tsy haiko fao.